Ee atuge ki bi biria ndigaa ruukiiri atunge monomono atunge ii mandansi na chai naa kiria mpenderetre maandasi mwithaira jatina heartbun jaa mugate anti mugate oukaria achooke utunde naa maacid lakini kindansi gitumi nkiendete mwithaire aria nguraa igukuruga hoothere gintu kila mbele nonti munthi atengee utheru aa kuria tu ee ukethire ndi ndumite kindansi tuuge ngethira ngukari na shilingi ikumi ukairira kindansi naa tungee inyookethiraa mugate nya ti maacid muigate utiumba lakini wiina ikumi naku ukeethira nukuna kindansi giaku rulikiri ugaa na gachaii gaaku waanyue na chai eku naa likenderea tu ntiku ikathirua no imbigagua nimu nya yikingwatire nontui imbithairi ryaa ndi re ruukiri nkaigua mparaotheakumi naa ikio ni nya nkienderete nonti imbiyagua kiingwata kiu.